हाँ, गाय गौ अपन मालिक ने पहचान सके अने प्यार देखावज। जब मालिक नज़दीक आवे, तो खुशी से पूंछ हिलावे अने अपन सिर रगड़े। कई बार प्यार से चाटे अने धीरे-धीरे रंभाए। मालिक को आवाज सुनके दूर से भी पहचाण लेवे अने पास आव। जब मालिक दाना-पानी देवे, तो अपनपन देखावज। कुछ गाय अपन मालिक के आसपास ही रहना पसंद करे। ई सब देखावे की गाय मालिक ने जान सके अने अपन स्नेह देखावज।